Ñaaku noon no fiɗirta, ñaaku e woodi tooke nder mbuhuwa tooke maangu, to ngu nani ngu hulnama ko ngu waɗanama barazana feere, ko ngu watta kanjum woni, ngu wurtinay piɗirgel ngel, ngu tufa, ngu hamƴa damseeje maangu ngu tuufa ngu wurtina toke ɗen to nder. toke ɗen natta banndu ndun